ہندوستانَس منٛز چھِ کینٛہہ پہاڑ، جھیٖل تہٕ دٔریاو: پہاڑ ہندوستانٕک کینٛہہ تھدِ پہاڑَن منٛز چھِ شٲمِل: ماؤنٹ کنگچن جنگا: ٲٹھ ساس پانٛژ ہتھ نَمتھ اَٹھہٕ, میٹر۔ ماؤنٹ نندا دیوی: ستھ ساس ٲٹھ ہتھ شُراہ, میٹر۔ ماؤنٹ کمیٹ: ستھ ساس ستھ ہتھ پنژاہ شےٚ, میٹر۔ جھیل۔ ڈَل جیٖل، وولر جیٖل، پینگونگ تسو، چِلِکا جیٖل۔ دٔریاو: گنگا، برہم پُتر، سندھ گوداوری ، کرشنا ، جمنا تہٕ باقی۔